Vwimili vwe kivara cha kenya kuve no mwivili mula. <hesitation> mwivili, mwimili mwenozo ndio keyakaa yimili kivara cha kenya, amanye kivara cha kenya vandu vave na mani kulingana ne ekatibu ya kenya vandu vave mkivara cha kenya venyakaa vazingatie katiba ya kenya vave na mwimili. Vamanye sheria ya kenya sheve ota otaramba mang’ana odzie wononie vindu vya vandu dave chigira no wokononya vindu vya vandu chigira kuve hasi ho katiba kuli vo polisi, kuli vo vaskari, eeh eeh vabunge vandu vasi vave muka, muinchi za kenya vatumikiraa katiba indara. Ne bendera za kenya kuve ne dzirangi dzinne irangi ya kutanga imanya ov <hesitation> na amani, ya kaviri evora eeh kuri vandu, kuundi vafrika guve vandu vamwamu vandu, ya kavaga imanya kuri kivara sha keve ya kanne imanya shakwanyora <hesitation> nende vwamshi vwe nchi vwasundura masayi. Kho kuvora eeh vandu va kenya kenyakaa kuve na amani kuve kuri vandu valala, kuve kuri vandu ve kivara, vye kivara kilala sha kivara kive cha kenya. Na shambora Mwimili vwa, wo kutegemea. omwimili mulala wo kwa chagula wacha chagula kwavora kuli kuve dzitribe kumi na dzitribe arubaine na mbili. Kila vandu vawe na namwimili wava. Lakini kwamanya mundu mwimili mulala wa kivara cha kenya mundu wenyekaa arete vi, vidzi mukivara eki akavireko vana vindu kama edzibursary ama arombeko vandu vaonyoreko vindu. mwimili dza mula. Mwimili wenoyo dza ndyo kwama ekura nikumanya arakulinda vulahi, alalinda vandu va kenya vulahi alalinda vandu vosi vwira kubagua mundu wosi ave wo kabila ki lakini avakura avandi, ava, ave muremo, ave mundu ki wosi ave hosi hehe. Ave mupolisi. ave mwanajeshi ave mundu ki wosi ave mwekidzi ave mwivuli. ave vana ave van ava gno vave vana ki vosi vave hosi hehe chavora chosi cha vandu vosi vararanda nava aravora vandu kanono vavure kudzia kugasi kunyi vosi kuraranda kudzia kugasi da. Navora vandu vosi kuduka saturday vudiku vadanyoleka mumbarabara dave. vandu vosi vanyoreka dave chigira kwamuyanza. yenyaka akavire vandu vyakulya akavire vandu misaada adzie mumivara vindi vye ingereka yidze arombire vandu dzibarabara armoire vandu dzinzira. <hesitation> dzya vandu vatumiriako. arombe dzidaraja. Aret <hesitation> vyakuria. msaada cha vyakurya. aret <hesitation> vandu dzinyasi. eehdzinyasi. Vandu varwaza vavuri ku kungangana dave. vavuri kuvura kunyara dzinyasi dave. Kenyaka vanyore dzinyasi vatibiwe mutsivitali arombe tsisivitali dzindahi. arombe dziskuru. Arombe dzisku dziskuru dzya vana vetu vave hasi dzya vadzemo. Arombe dziskuru dzindahi vana vadzia muskuru vavure kuhangaika dave. Arete vitabu muskuru. aandike vegizi. aandike vegizi vo kutuga atunge vandu vadaktari. Vadaktari vatahangaika dave chigira kwamanya <hesitation> culture ya kenya eronda dza mula wa kwamwa ekura ne kwamanya dza ni kwakwa ekura olalinda vandu vosi. Sha kuvora varogori kuvola ndi. kulonde mundum ula oyu ndi ni va kivara chetu cha vandu vandi vave nacho. nekunyi kumbola mwmili wetu. Wetu ndi atabagura vandu da naheku vandu valala kindu fulani agave dza equal atavakwa vandi kinene vandi kidi da yenyaka yegi vandu vosi vave kindu kilala. Kama ni ma maduma avagave dza vosi maduma kama ni dzisendi ave vandu vosi dzisendi kari kamani dzibanka dzatunguza avundu aha ndi adzi afungure kivara mukivara che kenya uosi. Kama ne midoga che iskulu, ag. agule dza midoga cha iskulu mubandu vosi. Kama ne bursary ane dze bursary mukivala chosi chigira avana ava vosi ni wakenya. Kama ne helb ahe dza avandu vosi kana vana va university. Venya dzi. venaa musaada akonye dza vandu vosi. Atakonya valalala dave chingira vanda ama vosi wamutegemeraa. Nakora ndio alava nanomba kivala cha kenya, vandu valava na amani, vandu valava <hesitation> valagubana dave, vararomba dza kivala kilava kirai. Kari vageni kutula echoo valamanya kenya yetu neindahi chigira mwivuli wetu. ave, akwimilila nomulahi. Ave mwimiri wo, kugubana da, ave za mwimiri wo kuyanza vandu no kukaribisha vandu kunadi ku kabisa vana. Vanadium vaviko na varina hango wowo wamanya mundu huyo nomulahi. Wakamanya mundu huyo nomulahi vindu viral dza mulenya. kuranyora misaada minyingi <hesitation> mumbita vivala vindi. Kurarora vageni vandi. Kurava na vandu vandi varadza kwika kuri kenya ifwana. kuli nzi mbarabara dzyosi, valladolid. <hesitation> kuli nzimbarabara dzya kenya dzive. Valava vaturicho vidzi varore. Vwimili vula no vurahi chigira kwamanya eculture ya kenya sheve. Eculture ya kenya neve indayi vwimili novulahi. So ovola he guli valokoli. vemili vetu vwokwanyanza kuuita ku mwimili munene mpaka hasi varombe. tsi, inyanzo indala. Orambe dza sha moi dza sha sha moi aromba kare. sha dza akava vindu kare. neza aronde <hesitation> akave dza sha sha moi akoronga omanye sasa norondi vindu hivyo munene wenyu yariko navyo kare miwa kanyora yindeve yenezo okonyeko vandi okonyenyeko andi mpaka hasi nawe oranze vandi okonyenyeko handi mpaka hasi nawe oranze vandi. wambanye vandu. vandu wave ne kindu kilala nodzia avundu vandu vakuranze: nodzia kuli mombasa. vamombasa vakuranze nodzia kuli kisumu, va kisumu vakuranze nodzia kuri kitale va kitale vakurane chigira shovongoza. Ovongoza vurahi shogava ogava vurahi niwakakava vindu kuli vyenevyo virakukonya okonya va hasi kuraranza kuramanya mwimi mwimili wetu akusingila vurahi vandu vakanyora vindu kunyoreko vindu. Kukonyeko valala uandi kunyereka kudzigasi tsindara nahe kuweka vandi. Pana mundu nanyole ekasi ahe valala. avole aleka vana ve dzi family dziavo dzienyene dave. areka mutende da kenyaka dza ahe kila mundu sha. Sha mwimili wetu munone shagava.